Hena mikhalie nyama tichiika na vandu, haghire nyama tighire mirwe micha. Mfano kite, kite kitire kirichiika na mndu. Maana kichi kana mndovichi mlio mana haichi kana mdo mwecha, achikana mdo mwecha maana atikware maikiwe kiende kikawe kimunu kiendenghe kimunu. Ukivie kiche, kiche, ukivie ghenda nyumba kighende kuikae nyumba. Henaicho kite ni ni inyama ighire akili, ighire akili kwa sababu ngichi kichimanaya kindo cheaviwa. Kindo kingi kichimanya ni kinyawi. kinyanakoo kuerimarika na Kinyawi ukiritishe kighende bwang'a kana ukilaghe kiche. Henaicho kuchi ilaghwa na kichi gwa kihendwe kikaekwa henaicho hana inye njakha kindo niichi gire akili ni kinyawi kana kite. Maana kite kwairimia ghanda kyio andu kyu kiende, kighende kenyi, kiende kenyi. Mera fingi vichimanyasho aah phamana fichifo fikighire akili Enyieekyio kite nairimafa kighire akili kwa maana kicheelewa. Ukakivia kile laambai cha laa mbali, ukakivia kimke kichimka, ukakivia ghenda bwang'a chaghenda bwang'a, ukakivia ghenda nyumba chaghenda nyumba, ukakivia kuna chivare kleye chena kuivaria Na kinyawi, kinyawi ukitangire changhenda, ukakiilagha chaecha henaicho kichi ilagwa ichivyo kighende. Nekyona myama tegire akili ni kite na kinyawi nechi nafikiri hitho vingine fighire imanya. Mana firaeghe viraechimanya viremapweke fighende bwanga vighende. Kana ukivighia kilaenda kilae. Kite ukakivia ghenda bwang'a cha ghenda, ukakivia ghenda nyumba chagheda nyumba na kinywawi ukavia ghenda bwag'a chaghenda bwang'a ngokyilai gacha Haicho hena miikalie havo, kighire akili kichimanya niphonde nyama ntichi tichi manya hena herero napha.